إذا قدرت نتعشى مع أي شخصية من التاريخ، <hesitation> نخيّر العربي بن مهيدي. لأنه كان شاب و على الرغم من لي كان صغير في عمره، بصح كان قائد ثورة و كان إنسان شجاع، او شارك في الثورة و حارب الاحتلال.